الآلات قد تطوّر في المستقبل لتصبح أكثر ذكاءً، لكن من الصعب أن تمتلك مشاعر حقيقية مثل الإنسان. المشاعر ترتبط بالتجارب الشخصية والتفاعل مع العالم، بينما الآلات تعتمد على البرمجة والبيانات. يمكن أن تحاكي المشاعر، لكن تظل تفتقر إلى الوعي والعمق العاطفي اللي يمتلكه الإنسان.